זַאת מַרַה פִיְאֻתְ'א אֻחְדַת הַעַווָאסִף גְּרַפְת הַסַּפִינַה גַּאמְדָה אֵלַא הַשַאטְא', קַאנְת חַלִיַה תַּמָּא וּמְסָאבְּחָהּ הַקְּדִימָה קִתְשַעַל וְתִטְפָּא בַּשּוּיָא, קִתְעַטִי דּוּאָא חָאַאֶפְת פִוַסְט הַזְזָל, נָאס דִיַּל הַקְּרִיָּה תַּגַ'מְעוּ בִּתְסַאֵ'ל וְחּוּף, קִיְתְסַאֵ'לוּ עַל הַאֻסְרַאר לִי גּ'אבּתְהָ הַדֶּא הַסַּפִינַה הַמֻּגְ'הוּלָה מִן קַלְבּ הַמֻּחִיט הַעֲזִים.